Se ma ikavi sekirei aruata va jaeko takarara jaeko oime yandepuereta opaetei ñamomii momii jaeko eh kaja mekanika jei supe va no, jokua ma se ehh ipora porque jayae ko aikua kavita mbae, mbae ko se apota aguiyeara iru va ko jaema yandepuereama yaikuakavi kirai etei porque mbaeti yaesa kavi